مطلب مجتمعي هذا انو يتحرم الاسلحة النووية بشكل كامل عالكل لان هو فدشي بس مؤذي احنا عنستغلو بس بشغلات مؤذية للناس تاذي الناس ما عنستغلو بفؤايدو فينحظر ويبقى ما موجود بالكون كلو احسن افضل احنا دول اليوم دولة نووية تهدد كذا ما حلوي هاي الشغلات خلي نكون سلميين